Amboadia, amboadia io zany, aminay any zany io alika alika anaty ala any, loza io aminay any, io zany mi joue role karaha ty zio zany, koafa anaty ala zany zio ah miaro namany reny, miaro namany reny boko zany anao koafa andeha anaty ala ao tonga de mavozo direct, anao zany tsy tsy andeha ao mintsy zany anao ohatra hoe andeha andeha angala biby hafa ataonao kabaka anao, tsy tafiditra ao, basy zany anao tsy tafa amono biby hafa koa zany koafa tonga aminy territoire nazy, karah zany.